Ana fil oum mani aʼrif bilen al oum mabiʼerfa bilen yamta bagdar bamshi fogal alme min fog shaba kan ragid leyi fok binshi bas walla kan bamshi le lubbal alme waqit bel hel ana kamil kan alme jari bel hel kula ma bagdar badukhul fi alme ille bikan khafif khafif jari khafif haw ma dawil kula finshan ana.